Tɔ npisɛ kɔ̄ ndaka kucɔ a nyɛn kɔ̄ ajɛ mɛ dzi agalo nɛ, nkɔ̄ nta kɔ̄ ndaka a nyɛ kɔ̄ ajɛmɛ dzi agalo lɛ nɛ kɔ̄ ndɔ̄ bɔ kutun kɔ̄ ndɔ̄ bɔ lɛ nda mɛ wa. Ipɛrɛ kɔ̄ ba tsan kwɛɛ nɛ mɛ dɔ̄ nyolo kɔ̄ nwusan atɔ̄ na nɛ wa, makucɔ kɔ̄ nda mɛ pisɛ kɔ̄ ndzi agalo nɛ, azɔrɔ dāā kɔ̄ a nini kɔ̄ nza nan mijɛ nwā kɔ̄ aza dɔrɔ nanɛ. Ipɛrɛ kɔ̄ ndaka arugbɛ̄ za nɛ nkɔ̄ nza innyɛnɛ dii, nbɛ gbɛ rija wa, ɔ gbɛ ridza klɔɔ ivɔ̄ ɔ kpɛ naa. Tɔ, kucɔ a ridza kɔ̄ n dɔ̄ gbɛ nɛ, inɔ jɛn zɔrɔ agā kɔ̄ n zɔrɔ ma ni ma kɔ̄. Izɔrɔ agā ma nima kɔ̄ ɔsɔ̄ izɔrɔ agā muudu kɔ̄ inɔ jɛn zɔrɔ agā lɛ kɔ̄ minyɛ ba kwa na nɛ na. Nzā kutun a mungɛblɛ kɔ̄ imɛ ma naavavamɛ kɔ̄ imɛ ma mɛ ni rina azaa zwana mna. Ama nyɛ kɔ̄ a agbo mɛ kɔ̄ n kisi kplɔn dzidzi, nkisi kplɔn zaminyɛ lo na nɛ kɛnda mɛ nɛ madā n cɔɔ ipɛrɛ kɔ̄ nda mɛ a bɛ kusru kpɛ minyɛ ba ma adza ba na ba kuyo a kusrukpɛ. Ba ma adza ba naba naba kusrkpɛ mna nda mɛ kuma adɔ̄ nyolo kɔ̄ a pisɛ kɔ̄ adza shi ba zɔrɔ kusrukpɛ nɛwa kucɔ kɔ̄ a pisɛ kɔ̄ la zɔrɔ kusrukpɛ nɛ, ko nnyi kɔ̄ la so nɛ, ko ma nnyi kɔ̄ la so la na nɛ amala dā, iwɔ nyɛn kɔ̄ takɔ̄ iwɔn za zɔrɔ na inɔn alɔɔ na dāā kɔ̄ la kplɔ yar kɔ̄ la bɛ kɔ na. Nna mɛ kɔ̄ la bɛ klɔ nɛ aya mɛ na ba na mɛ rɛ agā akuva, imɛ ma mɛ pisɛ nna mɛrɛ agā madā, nda mɛ a tɔɔ, apusɔɔ kɔ̄ mɛ nmɛrɛ ma apisɛ kɔ̄ nna zɔrɔ ma ku srukpɛ wa. Dā kɔ̄ nna zi kusrukpɛ nwā imɛrɛ nwā yɛɛbɛɛ, nbɛ klɔ nwā nɛ nda mɛ a kpɛ ma kubɛ zi imɛn ma nyrā mna, sai kɔ̄ imɛ na klɔ kusrukpɛ nwā kukpo sakɔ̄ imɛn bɛ ma nyrā.